komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af blokk í Kópavogi sem er ekki alveg víst hvernig er á litin og fáum uppáhaldsbók í krakka

ég heiti

í dag fyrsta maí er hann er alþjóðlegur baráttudagur verkafólks og er löggildur frídagur hér á landi verkafólk er fólk sem vinnur verkleg störf oft

en eru ekki með ákveðna menntun í faginu sem þau vinna við fyrsta kröfugangan fyrsta maí á Íslandi var haldin árið nítján hundruð tuttugu og þrjú og lög um að hafa frí þennan dag voru sett hér á landi árið nítján hundruð sextíu og sex fyrsta maí safnast fólk saman og krefst bættra kjara og réttlætis oftast með því að fara í kröfugöngu kjör er það sem tengist

launum vinnuaðstöðu og réttindum kjör eru til dæmis að fá laun sem eru í samræmi við það hversu mikið fólk vinnur og það að eiga rétt á að taka frí eða fara í fæðingarorlof svo eru til verkalýðsfélög sem sjá um að passa upp á þessi réttindi fólks í vinnu fjölbýlishúsið fjórtán í Kópavogi er mjög óvenjulegt hús því það skiptir litum húsin í hverfinu áttu að vera

lífleg og arkitektar hússins fóru þess vegna ótroðnar slóðir blokkin er í

sem einu sinni var hesthúsahverfi þegar horft er á húsið úr fjarska virðist það bleikt úr einni átt en allt öðru vísi á litinn úr annarri átt sumir segja að hún sé bleik og aðrir að hún sé græn en hún er nefnilega eiginlega græn bleik og grá í skipulagi hverfisins átti að gera eitthvað nýstárlegt nota liti og ólík efni og áferð arkitektar völdu ál og það var málað á sérstakan hátt til að ná þessum litbrigðum íbúarnir í hverfinu eru misánægðir með þessa litríku blokk en Helgi Steinar segir það eðlilegt en ég hef alveg heyrt út undan mér að þetta fari í taugarnar á einhverjum aðallega bleiki liturinn en ég held

með góða tónlist annaðhvort fílar fólk tónlistarmenn eins og Björk eða fílar hana ekki mér finnst að það megi alveg vera eins með byggingar þá er komið að krakka Kiljunni þar sem við ætlum að fræðast

og svona vinaleg um hvað er hún hún hún er um strák sem heitir

tíu ára og hann lítur pínu öðruvísi út og það gerist margt þegar hann fer í fyrsta sinn í

í grunnskóla mér finnst svo sem er aðalpersónan hún segir líka frá systur hans vinkonu systur hans vinum hans mömmu

og pabba og mér finnst rosalega gaman hvað hún er svona öðruvísi en hinar bækurnar sem ég hef lesið villt sást nú á dögunum í héraði í Suðvestur Kína villtar eru sjaldgæf sjón enda eru þær í útrýmingarhættu en þessi virtist kunna vel við sig þar sem hún rölti um